بصراحة انا كلش محب للكوميديا وانو اكون فنان كوميدي وحتى بحياتنا اليبيعي دائمن الكوميديا داخلة بحياتنا واحاديثنا شي شوي ويحد ارفه عن نفسو يحكيلو نكتة او اكون كوميدي بس همين ما بشكل كلش كبيغ حتى لا الناس ينزعجون من عندو.